ا، زه به معمولاً دې ته ترجې ورکمه چې د شپې ډوډۍ ونه خورمه خو د سهار او د غرمې ډوډۍ باید په ا، حتمي شکل باندې واخلمه ځکه څې د ورځې په، ا، اوږدو کې انسان د خوړو دپاره ضرورت لري او د سهار او د غرمې ډوډۍ د انسان سره د انرژي په تولید کې ډيره مرسته کوي.